museum ni saare on saare fere nyibade ko pellel fere beh nyibata hedi beh resata hunde tarihi hunde ko saali bana kare himbe ghi'e mbandu himbe hotoji himbe ko kuma kare himbe naftiri jeh naane ko jeh jotta a yaha a dinga laruugo don bana saare tarihi on